Rakôa ka hoe atô vinavina zany zao mizaha mailaka de mety mety eo amin'ny indroy akeo fogna, juste hoe mandeha mizaha zaho an de avekeo zaho an miala, hoe misy raha milatsaka akô sa tsisy.